Karazagna raha magnitra fantako a: misy zao ra- <hesitation> ranomagnitra- ranomagnitra fatao amin'ankanzo de misy koa <hesitation> ranomagnitra ohatra hoe <noise> le atao aminà randrana: menaka randrana, de misy koa le raha magnitra fatao aminà hanina ohatra hoe: zirofo, sakarivo, sak- <hesitation> sakay, <hesitation> vanila, de arakaraka zaigny tianao agnanaovana ananzy.